Nri ki kenunu ayi apami awule mami atube mi le esukuel me ami ari ki ogburo ke atuba le sukuel ayimi yi otubo nri ki kenu e’ lemiel ohe, ariki lue libie akpoba, mma pia nriki buobo che ariki kaka orem e'lon afiki kaku orem lishani bli atang e'mi, and lishani ayi nyen mpie pie li ayi mpomo ayi e'wual e'yi mi mal e'sukuel luahani alie lu mpi pia, mi tue ntang buan abami li muan a kenini yi nruole e'che, muan e mbiel e muan ami miki o ma ami abielimi bie awawa owuh, mi mmal e'sukue, mi fikpa tue ki weh oyur lebishi nyi tue ntubo e’ e’ sukuel yi ari rie mi yi nkaki akubo e sukue, mi nkaki kie e'wah atue le e'sukue nrue che akuana libi, nyi ariki rue adzang nzang muntu e'nle wa e bikuro abami ama taba libie, mue mi mi fi kpake ke achi kel orwm awu nkelo, because mi mmu nwan, yi nturo e’ ntuke e'wa te te te laba ke apie mom e'she le wuye e'pie nyi e'ariki yur e juju e mom le wuye ke ale mi, nyi ngeli nluelo nkuke le yi ari rie nyi nture e'wa nruoke ayuyuab beleb, asukue binyin, binyin osuo bibi nabo akuab afinabo lishs, pipie oyeh kporong yi tue e'yud e'weh nyuam, nyi nle w'wa nunu mpomo le mkpero e'kuo kankang befuor nyimi nsamo orue mfake nmo ka bo ochuwue oburabo Nyam kd be chi ki tab bibe bempi, bibe bempi bi fi kue nu ye ngeri mpomoya, ke belenu liyel ali li nyuam because mi mbuom wutuob wtuob, ki mbuon buon wutuo wutuob ki mbor are mbor ya mi nruabo ngeri mpomo labo te te te ngeri mpomo ya le yi ayonki yong nu ageri aluelo che he’ agefe lilishani, mue chie oke wunu, e'lue mpomo lenu e'fe tchankinu, omikel laba, hi e'rile weh dzo laba belo ke otabtab bempie abe mi ruoke weh ki fi dzokue nyi, mi nyuen ayi libie nriki wul le libie yi mpipia, yi nruenu maki e'sukue, e'sukuel yi ri le mom e'she, kiki ki kel ki orem a're mi nkelo bwro mi mfiki yur mpie mual nu tue e'che yuri e'piah mual, nu tue ma piala e e okara nu ki che laliye wa litoh, yi mi mpipie nu emi nu piali ayi okara ki piali mom eshe tue e lalibom abe bekpo e fe che e piale nu pie bom eshe lalemi la nkam, kilaki e'mi lakan lalile lanu lanu, e'makenu mal oboro ki e'yur nyuam orue tue e'sumo eborkinu, mo e’ oboroboro ariki samo orue owu nyuam nyi tue e'riki yur nyuam eki we nyi ngeri mpomo yi mpom poma e'pienu nyuamo e'yuei nyuam e yu ki yuo befue, le olue lue oyun nnu le e'she yuo yuo li le e'mom bele lile li li piel mom e'she, ife fe e'fe nde ofi yuo li ley okuelo mbiam ofaki